gott kvöld og velkomin í

hittum í þessum þætti Ragnar Axelsson ljósmyndara það er að koma út eftir hann stóraukin útgáfa af bókinni andlit

norðursins Færeyjar Ísland Grænland heimskautið er þar undir við fáum hingað Sjón sem er að gefa út síðustu bókina í þríleik þessi bók heitir ég er sofandi hurð við fjöllum um Íslensku förum í Fljótshlíð þar sem eru slóðir Gunnars á Hlíðarenda en líka Helgu frá

Kolbrúnu Bergþórsdóttur og Þorgeir Tryggvason velkomin tvær nýjar skáldsögur íslenskar gerður Kristný

þetta er saga af einstæðri móður sem fer með tólf ára son sinn í sumarbústað notaleg saga um þeirra samskipti en þarna leynist nú ýmislegt því smám saman er okkur sagt frá hrörnun veikindum dauða og grimmd

fyrir mér fjallar þessi bók ekki hvað síst um grimmd og þá grimmd barna sem er nokkuð sláandi efni þarna eru persónur sem við kynnumst og þar á meðal ákaflega dularfullir tvíburar unglingar sem eru mjög einkennilegir það sem Gerður gerir þarna er að hún skapar andrúmsloft sem verður þannig að maður verður hálf ég var farin að ímynda mér allskonar hluti sem myndu gerast og henni tekst að skapa hjá manni einmitt þetta óöryggi verður svona hálf bíddu hvað er þetta nú er ekki allt sem sýnist og hvað mun gerast og þetta mun fara svona svona

þetta er ákaflega vel samið

og vel skrifað og hún vísar oft dálítið

barnabækur og annað en þetta er gríðarlega vel heppnuð skáldsaga að mínu mati nákvæm mjög nákvæm Þorgeir og svona hvernig hún flettir ofan af atburðunum hvernig hún kemur fortíðinni að hvenær vaknar þörf hjá aðalpersónunni

að segja manni frá einhverju sem gerðist í fortíðinni hvernig hún afhjúpar það sem hún hefur að segja um um sig um son sinn um samskipti sín við bekkjarfélaga foreldra sína þetta er þetta er mjög vel gert og áhrifaríkt það er mjög

óræð ógn sem sveimar

þessi óræða ógn sem fyllir mann öryggisleysi

þetta er ekki hryllingssaga hún skapar einhvern veginn þannig að maður er þarna á þessum stað og maður verður

hálfhræddur það er þessi tilfinning það mun eitthvað gerast og maður veit ekkert nákvæmlega hvað

þarna erum við með með ráðvilltan lögfræðinema sem heitir Úlfur sem veit ekkert hvað hann á af sér að gera í lífinu

tekinn á löpp af svona

getum við kallað hana Dísu Eggerts

ræður sér ekki við að lýsa því hvað hún er snjöll og frábær á alla lund hún er Salka Sól og svo nánast Björk og ég sem höfundarnir sjálfir eru svona hrifnir af en engu að síður þessi hluti bókarinnar þessi lýsing á á samskiptum þessara þessara karaktera er mjög skemmtileg og hvernig

ótrúlegustu hluti af svona samtímamenningunni af stundum hins vegar dettur hann aðeins út úr því og þarf að fara að segja manni eitthvað um það hvað hvað við séum einhvern veginn firrt og og ráðlaus í þessum þessum nútíma

af því að sagan sjálf styður það ekki alveg þarf hann stundum að hoppa út úr henni og segja manni það það er svona ljóður á ráði sögunnar sem að öðru leyti er virkilega skemmtileg Kolbrún já ég geri mér fulla grein fyrir að ég er ekki markhópurinn þegar kemur að þessari bók en fyrir ungt fólk er þetta mjög skemmtileg skemmtileg saga ég vil ekki gera lítið úr ástum ungs fólks

en yfirleitt byggjast þær ástir á misskilningi en höfundurinn hefur ótvíræða hæfileika og mér finnst hann ætti í næstu bók að finna sér metnaðarfyllra söguefni sko strákur hittir stelpu og verður fyrir ástarsorg við erum búin að lesa það margoft hann hefur þarna taug sem er sko það er ákveðin blíða í frásögninni af ástarsorginni sem er mjög sérstakt hjá svona ungum höfundi það er ekki þessi kaldhæðni sem maður er svo vanur ákveðin mýkt og blíða sem snertir mann og sýnir manni að þessi höfundur getur ýmislegt

hann færðist kannski aðeins of mikið

í fang í

kannski

þessi er miklu stúlkuna

getur allt sko hin stóru bókmenntalegu tíðindi þessa dagana eru náttúrulega Nóbelsverðlaun

hafa birst greinar í blöðum þar sem menn finna þessu allt til foráttu svo hefur líka birst birst á Facebook sumir

eru mjög hrifnir eins og til dæmis Þorgeir Tryggvason

og var alveg eiginlega að gefast upp í þeirri von að þetta myndi gerast en en mér fannst þetta dásamlegt mér fannst þarna verið að verðlauna sendiherra rokksins í heimi bókmenntanna og það bara gladdi mig gríðarlega sko ég get þú ert svona bókmennta ekki páfi en mér er alveg lífsins ómögulegt að vera á móti því að Bob Dylan fái viðurkenningu mér finnst eitthvað fáránlegt við það hins vegar get ég alveg sagt að mér finnst að ýmsir aðrir hefðu frekar átt að fá þessi verðlaun

fyrirgefið þið hafa ekki fengið þessi

getur ekki lesið verkin þeirra maður kemst ekki í gegnum þau nefnd eins og þessi mér finnst svona á tíu ára fresti eiga að gera eitthvað óvænt þetta er maður sem allir þekkja við getum öll farið með línur eftir hann en sko það eru margir sem hafa fengið Nóbelsverðlaun sem við munum ekki nöfnin á og munum ekki neitt úr verkum þeirra ég hitti sannfærði hann mig hann var mjög innblásinn og rökstuddi það gríðarlega vel að Bob Dylan ætti það skilið og ég sko trúi Bubba og auk þess getur enginn haldið því fram að Bob Dylan sé vondur textasmiður er það hægt svo

það sé ekki hægt að lesa þessa texta eina já þau lifa sínu lífi í því formi sem þeim er gefið sem er í samhengi við tónlist við rytma það verður bara að hafa það þó þó að þetta sé einhver kategóría sem ekki hefur verið verðlaunuð áður ég hef engar áhyggjur af því að það fyllist allt af

einhverjum sæmilegum

ljóðskáld frá Sýrlandi ég held bara ekki sko við sjáum hvað gerist á næstu Íslensku þá kemur Snæbjörn vinur minn í skálmöld sterkur inn

ég þakka ykkur fyrir að að koma og þið verðið með mér í næstu viku við skulum sjá örsnöggt hvað er að gerast í í fáum línum núna er ný ljóðabók eftir Þorstein frá Hamri eitt helsta á íslenska tungu á kápu bókarinnar má lesa þetta

lýstur hver hratt sér leyfist úr þessu að grænka og gróa elsku drauma mín er bók með minningum Sigríðar Halldórsdóttur Siggu Halldórs dóttur Nóbelsskáldsins og segir frá nokkuð stormasömu lífi hennar og tíðarandanum sem hún ólst upp við það er sjálf Vigdís Grímsdóttir sem skráði söguna endurfundir er ný skáldsaga eftir tónlistarmanninn

Orra Harðarson en hann vakti mikla athygli fyrir fyrstu skáldsögu sína Stundarfró bókin sem er í nokkuð gamansömum tóni segir frá ungum manni sem snýr aftur til heimabæjar síns Akraness eftir misheppnað kvikmyndanám í New York Inga Mekkín Beck hlýtur Íslensku barnabókaverðlaunin þetta árið fyrir sögu sem nefnist þetta er fyrsta bók Ingu og fjallar um stelpu sem kemur í nýjan skóla og heyrir sögu af draug sem allir eru hættir að taka mark á hingað er kominn Sjón það er skammt stórra högga milli hjá þér þessa dagana það er

Úlfhildur Dagsdóttir er að skrifa stóra bók um þig sem er að koma út þú ert kominn með texta inn í framtíðarbókasafn og svo ertu að gefa út skáldsögu þetta er nú reyndar svolítið villandi hérna er ægilega stór bók fimm hundruð og sextíu blaðsíður

nítján hundruð sextíu og tvö en þetta er trílógía sem þú ert að klára er það ekki þetta er þetta er

hóf að skrifa nítján hundruð níutíu og fjögur þegar að út kom skáldsagan augu þín sáu mig og ég hélt því áfram og gaf út annað bindið árið tvö þúsund og eins og það heitir með titrandi tár

svo er ég núna að loka þessum þríleik með skáldsögunni við ákváðum að gefa þetta bara út sem það stóra bókmenntaverk sem ég hafði alltaf séð fyrir mér hvernig tengjast þessar sögur saman þetta er beinn söguþráður sagan hefst í Norður Þýskalandi í lok lok seinni heimsstyrjaldar það er fyrsta bókin í annarri bókinni berst leikurinn til Íslands og hún gerist á árunum

sextíu og tvö og þriðja bindið gerist á árunum nítján hundruð sextíu og tvö til

sextán og í rauninni út í þá óljósu framtíð sem bíður mannkyns þetta er saga saga saga manns sem heitir Jósef Löve hann lýsir því hvernig foreldrar hans kynnast í faðir hans er gyðingur á flótta þjónustustúlka á gistiheimili og saman búa þau til þennan dreng úr leir og í seinna bindinu lifnar þessi leir til lífsins og verður að litlum dreng sem við kynnumst síðan betur í þriðja bindinu þegar að sögumaðurinn kemur undan hinum mikla sínum ásamt áheyranda sínum sem er ung kona sem nefnist

og hann er að segja henni þessa miklu sögu þetta skýrist allt í lokabindinu í rauninni en þú segir að þetta sé vísindaskáldsaga sko þriðja bindið er vísindaskáldsaga annað bindið er glæpasaga fyrsta bindið er ástarsaga sögumaður er mjög upptekinn af

því að nýta sér öll hugsanleg bókmenntaform við að segja sína sögu honum liggur svo mikið á að að það komist til skila að saga hans sé þess virði að segja hana sem er náttúrulega hin mannlega hin mannlega staða við

viljum öll hafa átt eitthvert erindi hérna á þessari jörð og honum liggur svo liggur svo mikið á að sannfæra okkur og og áheyranda sinn um það að hans líf hafi verið einhvers virði að hann notar notar öll hugsanleg bókmenntaform allt frá barnagælunni til

árið sem þú fæddist það er árið sem ég fæddist og það vill svo til að sögumaður Jósef

árið nítján hundruð sextíu og tvö tuttugasta og sjöunda ágúst klukkan fimm mínútur yfir ellefu fyrir hádegi sem er nákvæmlega sama

og mér var úthlutað miklum böndum hann er síðan mjög upptekinn af hlutskipti þessa árgangs verkið allt fjallar um sköpun líf og dauða og mér þykir bara dálítið gaman að hafa hafa tekist á við það og skilað bókmenntaverki sem bara bara hjólar í þessi stóru stóru viðfangsefni en þú ert sjálfur persóna í bókinni svona ég dúkka þarna aðeins upp leiðir okkar liggja saman í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti til dæmis það er alveg augljóst

þú ert ekkert að reyna að fela það að Hrólfur Zóphanías Magnússon er mjög líkur Kára Stefánssyni erfðafræðingur sko á sama hátt og Jósef nýtir sér allan skáldskap sem ortur verið frá upphafi daga þá nýtir hann sér auðvitað allar mögulegar sögur úr samtíma sínum þannig að það eru persónur alveg augljóslega

ég hef tekið þá ákvörðun varðandi það að vinna með sögur fólks að ef fólk hefur sagt sögu sína á prenti í blaðaviðtölum eða jafnvel bara í sjónvarpsviðtali að þá er sú frásögn orðin hluti af textasafni heimsins og stendur mér til boða þú hefur verið svo knappur í mörgum af síðustu bókunum þínum en þú ert ekkert knappur þarna þú ert ekkert að reyna að vera knappur þú leyfir þér að það er nú bara þannig að með hverri bók sem ég skrifa reyni ég að finna mér eitthvað nýtt til þess að hafa gaman af og meðal annars

mér að vera mælskur eða leyfa sögumanni að vera mælskur og hafa gaman af því að svífa hérna þú ert kominn þarna inn með texta með höfundum sem eru

já já það eru það eru níutíu og sjö höfundar sem eiga eftir að bætast

í safnið það er einn höfundur á ári næstu næstu næstu öldina og safnið verður opnað og bók gefin út á pappír unnum úr skógi sem hefur verið plantað af þessu tilefni árið tvö þúsund

það er auðvitað bæði mikill heiður

gleði og áskorun að vera með í þessu þú þarft að skrifa texta fyrir þetta ég þarf að skrifa texta fyrir þetta bók eða sögu eða það er algjörlega opið ég get þess vegna skilið eftir mig eitt orð sem verður

auðvitað með ýmsu sem ég hef verið að gera upp á síðkastið það var frumsýnd ópera í í Kaupmannahöfn fyrir mánuði sem fjallar um veruleika mannsins þegar er farin að að segja til sín fjallar

tilraunina til þess að senda sjálfan sig inn í framtíðina þannig að þetta harmonerar með því og ég held að það sé nú einfaldlega vegna þess hvers konar

að skrifa á síðustu tuttugu árum sem ég var valinn í safnið hvað finnst þér um að Dylan hafi fengið

ég er mjög sáttur við að Dylan hafi fengið Nóbelsverðlaunin ég sé hann sem kollega í skrifunum ég sé að í textum hans er hann að vinna mikla rannsóknarvinnu á á bókmenntum og söngtextum og ljóðlist síðustu þúsund ára svo ég segi bara til hamingju það er

þetta er höfundarverk við skulum fara austur fyrir fjall austur hjá Dyrhólaey og fjalla um þetta stóra mikla verk eftir RAX þetta er bókin andlit norðursins í aukinni útgáfu nú er það Ísland Færeyjar og Grænland Ragnar það var hérna í fjörunni sem þú tókst þessa frægustu mynd þína af Guðjóni Þorsteinssyni og hún er á forsíðu nýju bókarinnar já þetta var eiginlega

ég ber saman ljósmynd og músík þá er þetta mitt

og hey Jude og halda áfram en hver var Guðjón Guðjón var bóndi hér á Garðakoti í Mýrdal og

andlit aldanna þannig að maður leit á hann hann

í gegnum aldirnar eða hefði sómt sér vel í stafni víkingaskipanna þegar þau komu ég fór margar ferðir til

var að reyna að ná af honum þessum karakter en gekk illa ekki fyrr en

og hann var að leita að mink sem var að gera einhvern usla hér í sveitinni í Dyrhólaey verður hann sjálfur nítján hundruð áttatíu og átta af Axel í Gjögri og þú segir að hún hafi einhvern veginn verið upphafið að þessu hjá þér já hún var sko raunverulega upphafið að þessu verki

þegar ég var að mynda hann í fjörunni en þú varst sem strákur í sveit á Kvískerjum

í Öræfum hjá þessum merkilegu systkinum ég meina þau voru vísindamenn og Guð má vita hvað já þetta lagði svona undirmeðvitundinni grunninn að öllu sem hefur verið að gerast síðan maður upplifði þetta fólk í sveitinni þetta var mjög skemmtilegt fólk og sérstakir karakterar sérstök andlit og ég var með myndavél þarna tíu ára gamall að mynda meðal annars þá á selveiðum og öðru

tíu ára gamall að mynda meðal annars þá á selveiðum og öðru

einhvern veginn byrjar áhugi minn á því að skrásetja þá ómeðvitað þannig lagað en svo þroskast maður en þetta var allt grunnurinn að öllu sem koma skyldi síðar þú myndar mikið af gömlu fólki með sterk andlit já voða sérstakt sumir segja við

myndir af öllum tannlausum Íslendingum Færeyingum og Grænlendingum

ekki alveg rétt en einhvern veginn laðaðist maður að þessu fólki með sögu í andlitinu

skiptist í þrjá kafla það er Ísland Grænland og Færeyjar og þú hefur greinilega mikla ást á Færeyjum já þetta er eitthvert

fólk á jörðinni alls staðar þegar ég kom til Færeyja og var að mynda það hefur aldrei verið sagt nei og alltaf er maður velkominn þegar

maður sé frá Íslandi er eins og sólin sé að koma upp þeir eru alveg dásamlegir og mér þykir mjög vænt um Færeyinga okkar einu vinir kannski eins og þeir hafa sýnt margoft þú sérð það á fótboltaleik þá eru þeir

úti á torgi með sjónvarp að horfa á landsleikina og annað

mér fannst ég eftir að hafa komið þarna

og kynnst þeim eitt leiddi af öðru að hafa

í einum pakka svo er þarna mjög skemmtileg saga um barn sem fæðist í litlu þorpi þar sem hefur ekki fæðst barn í tuttugu og tvö ár já það var í

sýna sinn og nýkomin með hann heim þegar ég fékk leyfi til að mynda hann

síðan þegar við ákváðum að endurútgefa bókina fór ég að velta því fyrir það væri svolítið gaman því þau höfðu sagt vonandi færir hann þorpinu okkar gæfu þannig að mig langaði

að sjá hvort að honum hefði reitt af og við Páll Stefánsson ljósmyndari vinur minn vorum að

út eitthvað númer þarna ég hringdi í það og hinum megin á línunni er maður og ég kynni mig

ég sé í vandræðum ég myndaði lítinn dreng fyrir tuttugu og tveimur árum og

langaði að vita hvort hann gæti hjálpað mér að finna þennan dreng því það þekkja allir alla þarna í Færeyjum það kemur snökt í símann og hann segir ég man vel eftir þér Ragnar minn velkominn þetta er sonur minn það var ekkert um annað að ræða en að hafa þessa nýju myndir með og segja þessa sögu það eru einu börnin í þorpinu það eru börnin þeirra af verkum þínum að þú ert heillaður af norðurslóðum já norðurslóðir eru bara svo heillandi staður mér finnst þetta fallegt líf sem er þarna þetta er kannski erfitt líf veiðimannalífið er erfitt en það er mjög fallegt ég náttúrulega heillast af norðurslóðum upphaflega af því að lesa gömlu sextíu sinnum togar alltaf í mann aftur og aftur og Grænland þetta er rosalega stórt land og þú hefur farið í

allt í kring og sum náttúrulega mjög afskekkt já ég er búinn að fara í ansi mörg og

á sum þessara þorpa fara í eyði og leggjast af það er hætta á því að það verði fleiri á komandi árum því

og það verður erfiðara fyrir veiðimennina sem lifa í þessum litlu þorpum að lifa af veiðum hvað er það sem togar í þig

er eins og segulstál togar í mann þó maður lofi sjálfum sér

er skítkalt og erfitt að mynda og eiginlega allt erfitt maður kemur heim langar mann strax aftur þetta togar það er eitthvað þarna sem ég get ekki skýrt út hvað er það er eins og

við þig sem segir þér að koma aftur og aftur hefurðu lent í hrakningum já við höfum lent í ýmsum hrakningum og þú kemst ekki hjá því að lenda í því þegar þú ert í einhvern tíma með veiðimönnum og ert í tjaldi úti á hafís og í kofum með ströndinni þá lendirðu í stormum og allskonar veðrum ég hef lent

í að hlaupa og hoppa á milli ísjaka til að ná landi og berjast á móti veðrinu í öryggið og sigla í vitlausu veðri á baðkeri innan um ísjaka þegar var að skella á stormur ég leit ekki á það sem eitthvað

hættulegt þó það hafi verið það en mér fannst þetta voðalega gaman og ennþá meira gaman þegar maður var sloppinn en þetta

herti mann líka segðu mér þú ert mjög upptekinn af loftslagsbreytingum við erum í þessum dal við Sólheimajökul og hér hafa orðið stórkostlegar breytingar á stuttum tíma já hér hopar jökullinn um hundrað metra á ári hann var hérna rétt út frá tvö þúsund og þrjú og hérna er lón sem var ekki fyrir nokkrum árum maður sér mjög vel hér hvað er að gerast og hvernig hann hopar það sérðu líka verulega á Grænlandi ég sá það eiginlega eiginlega betur þar að sumu leyti eins og þegar maður var

að mynda á firði sem var alveg frosinn fyrir tuttugu árum núna siglirðu um hann á bát í upphafi þegar ég talaði við veiðimenn ég horfði upp í loftið og reyndi að skilja hvað hann segir stóri ísinn er veikur það er eitthvað þetta á ekki að vera svona þá sérðu og ferð að velta fyrir þér þeir eru svolítið klárir og vita svolítið mikið það er svolítið hollt að hlusta á þetta fólk hefur þú áhyggjur af þessu ég vil alla vega geta horft framan í augun á barnabörnunum þegar spurningin kemur afi af hverju gerði þín kynslóð ekki neitt ég vil þá geta sagt ég reyndi reyndi þá reyni ég á minn hátt með að sýna í myndum það líf sem þarna öll norðursvæðin núna já ég stefni á að fara um öll var kaldast þar upplifði ég hluti sem innfæddir sögðu mér hvað er að gerast þar eru að myndast holur og

metangas að fara út í andrúmsloftið flatt og slétt þar er allt í holum núna þannig að það er mikið að gerast

það var skrýtið að fara um Síberíu á hreindýrasleða og það er allt hvítt eins langt og augað eygir og ef maður hefði týnt

þú lifir ævintýralegu lífi já þetta er bara gaman en ég hugsa það nú kannski ekki endilega þannig ég hef aldrei litið á það sem ég væri í einhverri sérstakri lífshættu en kannski hefur það verið ég veit það það sem er skemmtilegt það er ekki hættulegt held ég ef maður passar sig stórkostlegur listamaður Ragnar Axelsson og ótrúlega falleg bók andlit norðursins aukin útgáfa merkilegt að sjá myndirnar sem hann tók sem strákur austur á Kvískerjum af selveiðunum þar það er einhvern veginn strax þessi gáfa komin fram alveg makalaust að fylgjast með því en bókin er ekki

komin út hún var kynnt á Arctic Circle ráðstefnunni um daginn en verður víst komin hér í búðir svona undir mánaðamótin hingað er komin Inga

Íslensku barnabókaverðlaunin núna um daginn fyrir bókina ég var að skoða Íslensku barnabókaverðlaunin þetta eru mjög fínir höfundar sem hafa fengið þessi verðlaun við erum þarna með Friðrik Erlingsson Benjamín dúfu Gunnar Theódór við slettum svolítið prestige í þessum verðlaunum já þetta eru stórir skór að stíga í einhvern veginn að fá

þetta þetta er ábyrgð í rauninni að fá svona verðlaun því manni finnst maður verða að standa sig og halda áfram að vinna við þetta skrifin þú ert að fá þetta fyrir þína fyrstu

bók já þetta er mín fyrsta bók segðu mér frá þetta er

fjallar um Gunnvöru sem er nýflutt í lítinn bæ á Íslandi og fyrsta skóladaginn sinn heyrir hún sögu af

flestir aðrir í skólanum kannast við en hún hefur aldrei heyrt áður hún ákveður að leita hans vegna

hún telur að hann gæti mögulega hjálpað sér með ýmislegt hún hefur misst þarna einhvern ástvin já

hún og fjölskyldan eru að fara í gegnum smá sorgarferli þú hafa upplifað svolítið erfiðan missi er þetta þá mjög alvarleg bók nei alvarlega kafla það eru alvarlegir undirtónar kannski en það er samt alveg grín og glens líka sem er náttúrulega mikilvægt að haldast í hendur þetta gerist í plássi úti á landi þú ert sjálf frá frá Reyðarfirði ertu að lýsa Reyðarfirði þarna fyrir mér eru allar lýsingarnar já á Reyðarfirði en það er ekkert rosalega mikið um lýsingar og ég passa svolítið upp á

sinn skóla og sitt

umhverfi inn í söguna

flestir sem hafa lesið þetta hafa í raun bara séð sinn skóla fyrir sér þegar þeir lásu og tengt sig þannig við söguna þú hefur verið að læra skapandi skriftir í Háskólanum og ert með meistarapróf í skapandi skriftum er hægt að læra að skrifa í skóla nei í rauninni ekki

þetta nám þá ertu ekki að læra að skrifa þeir sem koma inn í þetta kunna að skrifa málið er að þeir þurfa að læra að gagnrýna sjálfan sig og skoða textann sinn í í öðru ljósi einhvern veginn þetta byggist rosalega mikið upp á

við sitjum aldrei í stofunni með kennara við töfluna sem segir okkur hvað við eigum að gera og hvernig við sitjum í hring og við ræðum öll saman um hvert verk sem við gerum verður að komast rækilega yfir feimnina að

sýna öðrum já það það finnst mörgum mjög erfitt að sýna verkin sín það getur verið svolítið stórt skref fyrir marga sem koma inn

fljótt að venjast nú ertu komin með þessi stóru verðlaun já ég neyðist til þess það er eiginlega frábært að fá svona spark í rassinn líka þegar þeir hringdu í mig var ég

ég fengi þetta ekki og og vonin farin að dala

austur í Fljótshlíð bækur og staðir

náttúrulega staður Gunnars á Hlíðarenda sem hér bjó ásamt verst

íslenskra bókmennta Hallgerði langbrók réttarhaldið yfir henni stendur yfir í huga íslensku þjóðarinnar eftir andlátið er sagt að Gunnar hafi verið settur í haug og látinn sitja uppi

hérna á Hlíðarenda en það er víst bara hóll frá náttúrunnar hendi í Njálu er lýsing á því að Skarphéðinn hafi komið hér í tunglsljósi hafi ljós lýst í haugnum Gunnar hafi verið búinn að snúa sér við hann hafi setið uppi og kveðið og með gleðimóti miklu

hér á Breiðabólstað er sérlega falleg kirkja eftir Rögnvald Ólafsson hérna

var prestur Tómas Sæmundsson hann var reyndar einn

Íslendingur sinnar samtíðar ferðaðist til Rómar Berlínar og Prag og skrifaði í ferðabók sína um ýmislegt sem honum fannst horfa til framfara hér er minnisvarði um Tómas sem var gerður að frumkvæði vina hans í Fjölni hann var í Danmörku og fluttur til Íslands á minnisvarðanum eru lágmyndir með klassísku sniði sem eiga að tengjast atburðum í lífi Tómasar í ferðalagi sínu um Evrópu smitaðist Tómas af berklum og dó

eitt aðeins þrjátíu og þriggja ára gamall og það var þá að Jónas sjálfur orti þetta kvæði um vin sinn dáinn en ég veit að látinn lifir það er huggun harmi gegn hvað væri annars

heims og lífið þjóða hvað væri sigur sonarins góða illur draumur opin gröf Bjarni Thorarensen ólst upp í Fljótshlíð til fimmtán ára aldurs en það skáld sem við kennum helst við Fljótshlíðina er Þorsteinn Erlingsson hann fæddist í fátækt í stóru Mörk en það er saga af því þegar hann og Helga tvíburasystir hans voru

yfir Markarfljót aðeins mánaðargömul Einar Benediktsson sagði að Þorsteinn hefði verið skáld jafnaðarmennskunnar og var gagnrýninn og stundum reiður en kvæðin um heimahagana eru ljúf og blíð eins og þetta ljóð sem allir Íslendingar kunna að syngja Sigurður a Magnússon rithöfundur var sendur í sveit hingað á stríðsárunum hann var spenntur að komast á slóðir Gunnars á Hlíðarenda en aðbúnaðurinn var svo sem misjafn hann lýsir hestaferð

hérna inn með Fljótshlíðinni í góðu veðri þótti mér að horfa á fossana steypast í margvíslegum myndum fram af himingnæfum hamrabrúnum og voru sumir eins og fallegir borðar sem

fyrir golunni á svörtum og grænum bakgrunni en aðrir ég fékk á tilfinninguna að ég væri staddur í ævintýraheimi mögnuðum návist álfa og huldufólks þegar við riðum undir hamraveggjum fyrir innan en Múlakot væri lítil mennsk gróðurvin í veröld sem væri ekki nema að hálfu leyti af þessum heimi á árunum fyrir hrun komst í tísku að efnamenn úr Reykjavík keyptu jarðir hér í Fljótshlíðinni í skáldsögunni látið síga piltar segir Óskar Magnússon frá þessum tíma togstreitu nýríkra kaupsýslumanna og bænda hérna í sveitinni en löngu fyrr var hérna gömul kona sem var helsta skáld innan sveitar Helga Pálsdóttir var vinnukona á bæjum í Fljótshlíð lengst af á

átján hundruð sjötíu og sjö naut lítillar skólagöngu en hún var orti erfiljóð tækifærisljóð og meira að segja ljóðabálk um konurnar hérna í hlíðinni alla tíð var Helga ein stritaði giftist aldrei og í sumum kvæðunum má finna einhvern leyndardóm einhvern trega fyrst að brást hin fyrsta ást furðu þrást ógleymin um það skást er ekki að fást ein að slást við heiminn

þetta er búið í kvöld ég ætla að nefna einn samstarfsmann sem að hjálpar til við að taka þessar dásamlega fallegu myndir sem við sýnum í þessum þætti það er Jón Víðir Hauksson kvikmyndatökumaður einstakur samstarfsmaður takk fyrir að horfa

í